yalla nagge e be'a, e anndi jomirawo muɗum. E ɗe anndi. To nagge yi'I jomirawo muɗum yi'ai dogga wara hadde. Bengo ma to yi'I jomirawo muɗum a yiyai dogga wara hadde. A tawi ma moytomo, tolomo, wuja ɓandu muɗum e makko e ɗi kollama e yidde e jomirawo majje sanne.